<noise> Raha sendra mahazo loteria izaho an, dia ny hataoko voalohany an maka saina kely aho aloha an mipetraka kely hoe tena nahazo marina ve? Dia rehefa azoko ilay izy an dia mbola tsy miteniteny amin'iza amin'iza aho aho hoe nahazo ah, tsy mitabataba, tsy mikiakiaka aho an, fa tazomiko tsara ilay ticket an dia miandry aho ah, dia alaiko ilay vola an, tsy miteniteny amin'ny olona aloha izaho hoe nahazo fa ny fiainako isan'andro ihany no tohizako.